Firasan̈a amy parasoly dônko misy eo amy telo eo feky e, ny ten̈a ny parasoly, avy eo tongozonazy in̈y, avy eo irô vy mirantirantin̈a amin̈any in̈y oe, de <hesitation> fa misy karazan̈y ndraiky parasoly.